To nɚa yau nɚ kan kan mɚra a mara mee hanɗa wêên aɗɚnda mkɚnɚ, mee handa wààw a ɗɚnda nakɚn nɚ kɚ nga nii a hamtɚ ngɚ yar emɓɚngga ngɚ yar tonage, kɚ ɓɚn yarwa sɚ kar ɗa-ɗa sɚ tom addu’a, kɚsaa tom aɗɗulaira mee sɚ pedaa aɗɗu’a nɚ, kɚsɚ kàà aɗɗua siyo shawara kɚnɚ, sɚ taa shawara shawara kɚ nɚ sɚ taa shawara ɓaatɚ ndɚ niisɚwa nawaso ngɚ ko nau ɓaa wààgo ngɚ konau, ɓaa ngiiga ma ngɚ konau, mee sɚn kura ɓaata duka yaase ki yi kêê hamyi kosɚɓa, mee ate yi kem yi ko yàà ate yi kiem yi koa makaranta ate yi keme yi ko ko yi sɚk tinimakɚma a hamba, meesɚ tom addu’asiyo sɚ pedenɚ sɚ yaasɚ ma shawara sɚ kurasɚ ɓaatɚwa kɚ saa nii nakɚn a ɗenɗasiyowa mee wààgo ngɚ ko yàà kɚ ngɚ war tonnage, tonnage mee yi ru kwêêta nɚ ki yaa hi kwêêtasɚta yi pɚd’wa mee peɗɚnɚ kɚi haa kwêêtasɚta ki wo yi ngɚ hii mee yi hii ngɚ kɚ ngɚ se kɚ ngaa sewa kɚ ngɚ nii ngɚ piɗ ngɚ faɗ maaga, mee ngɚ piɗ ngɚ fadan ko ngɚ hoo ɓaats ham sɚn kaɗsɚ tiitba, mee ngɚ ko ngɚ hoo baata aham sɚn karsɚ tiitaɓa kɚ ngɚ tom tiita u sɚ pamsɚ mee sɚ tomwà, ko saa tuuka mee ngɚ ma sago kɚnɚ Kɚ ngɚ kàà ngɚ koa sagowa ko ngɚ fang bɚ ngɚn fawgsa sagoɓa, mee kuma ngɚ sem ma sagora, kɚ ngɚ kàà ko ngɚ hoo ɓaata ɚn kàà ngɚ ɓɚ weɗa bɚ pamsɚ mee ngɚ bɚ weɗa mee saa kad aitita har zuwa dikiraba mee kuma ngɚ sem ma bɚ kɚ saa kad ma ɓaata zawa dikin na, kɚ ngɚ kàà ngɚ kɚrtɚ ainima’ngaa u ngɚ ma’asɚ mee kɚ ngɚ sɚk’wa, mee ngɚ ma lambuko kɚnɚ, kɚ ngɚ kàà ngɚ koa lambuwààgo, ngɚ sɚk bɚ pamsa lambumààgoba, mee ngɚ sɚkɚnɚ kɚ ngɚ kàà wo ngɚ hoo ɓaata wo sɚ kaɗa mee kuma dikra akiro kadanɚ kɚ ngɚ kàà ngɚ ko ɗuru ko ngɚ kɚr mbɚrààɓɚngga ngɚ solo, meen fer kɚ ngaa sengge bolwa ma kɚ ngɚ kàà ngɚ nii maaga ko nga sengge bolɓa, mee ngɚn sengge ɓolwààgo kɚ ngɚ kàà ngɚ sengge botwààgo ma rentamse kɚ saa nii ma ɓaataya ngɚ kura rentamse ɓɚsesiyi ngɚ peɗ ɗiira, mee sɚ peden a rentambesiyi nɚ kɚ ngɚ kàà ngɚ kang ɗuru, har ma kɚ ngɚ kàà ngɚ gwad ngɚ kem kai wɚno nɚ yau betɓamaa, ɓetba maa ɓɚn pɚr sɚm bǒlwa, mee ngaa yadda niina nɚn, kansɚya, minda atmwàno ko ka yar mee miniu yausɚ mee selsi son na nɚn bɚd diira ɓoso, nɚn kura nebto ɓoso nɚn kiira bɚ ɓɚn sɚksɚba ɚn tɚɚ nɚ kwang siyasa nɚn bɚd ɓɚsɚwa, ko ngɚ nik naa muǒàà ngɚ nɚ kemei ngo ko ngɚsengge bolwaaso, timwaaso ɓɚ kana sɚm bolivan.

Tousu sɚn weɗe mei kwalaani sem ɗàànɗa amma mee sɚn sɚn bɚ aa kwal kekeɓa to ateke yi bisira ko ka ndɚ emɓɚngga ko ka ndɚ yàmm ko ka nde wee mayi wowo a ngani ki yi keme kai bɚ auya yin sɚksɚ ɓa, yin sɚk bɚɓama yab, bɚ ngɚn sɚksɚ ba ngɚn sak a tɚɚ ɓeta niina a nɚn yau nɚ bɚd diira wààgo, mee ngɚn tem maaso ɓaa kɚ bɚd diira wààgo bɚ ngɚn yausɚ mee a sɚkɓa, ɓaa ka, ɓaa ta ti ɗuura dààn ngɚ wo ngɚ hoo sɚn sɚk keke ko kamni mee ngɚ yar ete yar kawad ki yingɚ bɚd kawai mee wosɚ sɚk bɚsa a kad keke ko kamni a taa tɚblɚra ɗààn ɗe a taa bɚ kaa keme bɚɓa maa ɓarɓisi êyààgeraba, baa ka kura kɚ sɚ wo saa sɚkɚ mee sɚ sɚkɚ nɚ, bɚ ngɚ yau sɚ mee a sɚkɓa ɓaa ka kura kɚsɚ wo sɚ sɚkɚ, ɓaa taa tɚblɚra, wà nɚn kêê maaso mee ko kamni ko ka ndɚ aunayà koka ndɚ au yàmniyà a too dak au ngɚ wɚrsɚya ndɚ auwe ngɚ kɚngaa kêê bɚ pamsɚ mee kɚ ngɚ kii ɓɚ domin pattààdiwa yin yau mei sɚ kaɗ keke tom ngɚ fo ateke mee bolla, mee ngɚ to ate bollɚ kaah ma yi yau mee ngɚ too ate ke yi bolla, yin yau mee ko yàmni mee ngɚ yausɚ kaah ma ki yi ngɚ yau kɚn bɚɓan yau yi kemei ko yàmm sɚ kad keke ma kowane ete. Bɚ kɚ ngas sɚkɓa mee ngɚ wɚr ete yi sɚkaa ɗɚdara ngaa kem kai sikaa ne bɚ ngɚn sɚksɚba yi semaa ɗɚɗara fa pam mee nɗɚ sɚ ɓɚɓa mee ndɚn sɚk bɚba kɚ nda fad wiiyo ko kuma nɚ wɚr yààyǒ wààgo suwa ngo kɚnso ko ngɚ sɚk bɚsɚwa ki yi taa fadirinyo, ngɚ malàn puttààdin yi kɚrtɚsɚwa mee semma wa doore wara mee sem ma tinima ra ngɚ tàà ngɚ kàà ngɚ taa bɚkake u kɚ ngɚn kiralwara amna mee ngɚn sɚk maaso kɚ ngɚ tas yabto maabiriyààge wa, kɚ ngɚ taa karfi u kɚ ngɚ ngaa kàà ngɚ sɚk bɚu toɚ ngɚ ɚ ngɚ sɚkaa wiiyas nganiwà wa nɚn yau nɚ emei ete yi kad ɗara yi niiyi kɚr ma karfi’isi, mee ngɚ kɚrɚn ma karfiyààge nɚ, kɚ ngɚ taa, har ngɚ taa ngaa se har ngaa ɗaiyà nà so ndɚ marana u pasɚ mee sɚ kurawa a kad maaso